<noise> ka daxa masei paanaraan daxa ni ari a du gana dafor wana a mun saar ila bina ga ren la bina <noise> a iziaring la bina xari ga ren sindia iriyat ka masing a dia xawit di gaat a varanopang pana vuna <noise> ndia la bina kawit di gaat a mun saan ka varas masing a mun piran i mumuwa dit poxin <noise> ndia la bina kawit di gaat a mun saan ka varas masing a mun piran i mumuwa dit poxin <noise> <hesitation> a mun saan a mun piran dit poxin masing a <hesitation> vaal ila maskana rabaraau. A rabaraau ari <hesitation> bina zina mun ubina di maat ma dit <hesitation> fam- maalalo iyam naandi la- pana rabaraau <noise> ga ren masing la bina la mun mbina xawit <noise> na gaat a va a vaal boi il- la maskana a rabaraau zina mun klen o mun maani <hesitation> a mun maani ari masing mangakala mangamunaa <noise> mangamaaraba managamaaf a mun- a mun a bikabar are kawit ga raken <noise> ta vaal a boi la maskana pana vuna vaal <noise> a boi a naan kaf firing a funalik a maimaai xanaviring a funalik a mun zina mun rabaraau dina viring a funalik dina waan la vaal a boi <noise> la maskana rabaraau dina iziar Naandi anga dina kuk a xa naandi naandi nga dina woxing a vanganing sinaandi ma dina a waaling sinaandi wana mun <hesitation> poxing sina au ramti dit poxin. Masing la mun mobina xawit di ren a mun saan akari masing ka iziar la bina. A vaal a boi xa <hesitation> laba marazaaf pana la maskana a kaastam sindia niu aailan pana vuna kana viring a funalik funalik <hesitation> a mun ubina laba dina <hesitation> xus naandi wana mun saan kuna woinang masing guna maas texaazing texaas pana a waanang laraas guna maas texaas pana a zurukang a ian guna maas texaas pana waanang lauran kuna singing gu saaleng mbari ma guna zuruk fawat a bari la bina guna zuruk a wok umaiyang a staat iwana wok uma iyan guna staat masing faa guna a saa xalaak la uma guna waapizin kalaak a lauran la muraana lauran guna waapizin a- a yaai la muraana yaai guna woxin a- a vala la muraana vala guna vaazu la maskana A vaal a boi xari xa i dador wana mun saan a kari. A mun maimaai zindia a mun maani dina viring fa wizik ndia la vaala boi ndinam dador zindia wana mun saan a kari dinam viraai ndia wana mmun poxing a kari masing lukaautiming a bina guna maas texaazing a mun laain sinum faa amunklen sinum faa <hesitation> tuwaa gu- guna maas gaat a gutpla paasin kuna lugaauting a mun fafnum guna rexaazin a mun fafnum aa a mun aduwaam faa ndinaam faa <hesitation> moxorum faa em a vaal a vboi ari di soxot kanam dina maas frau vaauling la mun mbina juna mun maimaai zindia dina maas kus ndia wana mun saan masing dina maas texaas pana <hesitation> a mun maimaai dina xus ndia wana mun saan a kari <hesitation> ga piyaat fanong a uma a raas a vaal guna maas texaas pana woxanang a vaal <hesitation> tapos guna maas soxot guna maxus a mu saan a kari dina piyaat La vaal a boi guna maxus piyaang faa guna maxus piyaang faa. Tuwaa guna zoxot fauling a waan pisin sinum. Guna maas maxus tawarak masing dina maas xus ndia a raan kawit na gaat a mun saan a kari a mun a ubina bari kawit ka di rexaazin a mun farfina naandi xawit ka di rexaazin nduwaana naandi <hesitation> dit naxaam adu naandi bexa di woxin a mun saan ka raksat ka waan sina num laain sinaandi vaatak <noise> ma a za zaan saai ga ren lavaal a boi dina mas gaat pana vuna a maimaai xana maas dador zindia wana a stroi zindia imumuwa xa naaf naambari <hesitation> dina maas texaazin dina maas texaazin a histari zindia nu gu wat masing faa ma gu wat balas la bina kanaan <hesitation>

<hesitation> wat saan a kari a vaal aboi <hesitation> iyaak a mun iyaak a zaan laba xari ga dador wana iyaak a vaal a boi ma a vaal a boi xari xa gaat a mu saan ka laba masei wana <hesitation> <noise>